Buyanzi bur hi khu bwutsa khjira tsisendi tsinyihsi tsia oli na tsio tawe tsijira khali tsisendi ni uli natsio tsisendi tsiranga tsendi tsireranga khali tsinyala khulera bu butsuu hakhari kha biburi bobo khakhari ha bana benyu hakhari ha balina bobo khu bandu bala balolanga ni uli na tsisendi tsinyala khuba tsinyala khumala budinyu bwa ubetsa ni uli nabwo tsisendi tsikhonya tsa mundu khullomba ishida budinyu bwa abets abwo buwe na butsa tsisendi tsinyala khulomba <hesitation> bule tsilele buyanzi muu tsilela buyanzi hango tawe noho tsilera buyanzi lwa mundu ubetsanga ni uli naye tawe buyanzi buyanzi bukerwanga na liyanzana iwe unyanze inze khuyanze shijira khali lwa khubughana na iwe nu buyanzi khali ni mb ani mbula tsisendi khubugani na iwe khuhere milembe khuyanzi khubola mwana weru wakhora uhula bulahi bwene ma mbane milembe maa allafu mwkhamala khuherana milembe muyanze musekhe khu uhutse tsa shindu tsia balanga tsisendi omuhe sasa tsisendi ni tsijrena buyanzi ibwo ta urhange khuyanza washe muyanza khu muyanzane musekhi. Ni muyanza nak hu mumanye tsisendi tsialkhola bulahi shijira tsisendi toto tsisendi ni shindu shilahi tsalerwa mushibala muno shimalanga bidinyu bwo mundu abetsanga nab wo shitsiri tsilera buyanzi tawe dodo umanye dodo bandu wamenya banyakhana nunu tsisendi tsilere buyanzi munzu tsisendi khali shinyara khulera buyanzi munzu ta unyala khunyola mwana ubukhula mwana wo mundi khali mwna wu mundu mukhokho na abukhula mukhali wobo anoho abukhula chijira tsisendi da ombukhula chijira buyanzi rwo omulera munzu omubola mwana wu mundu lero munzu mwer kwenya khumenye shijira kwenya khukhabe hango hano khwenya khulime khwenya khukhabe biukhulia bia khulia ma khonyore tsisendi. khandi khwenya khukhabe tsisendi khu khumeye bulahi na butsa tsisendi tsilera buyanzi ta ni ulanga khuyanzana na mundu muyanzane musekhe mwakhahunyirizana khu mkhabe tsisendi baadae na buts ana uhula tsisendi imbeli ni oli ne tsisendi khu ibyo wakhayinzira wakhamanya bindu byosi byakhaba biekhorekhanga tawe dodo tsisendi ne tsindahi na butsa khandi tsiranga khandi unyala khuba ne tsisendi tsikhwire unyala khuba na tsisendi na ubula khukhola ikasi ya khenyekha khukhola shijira ni uba na tsisendi nssh ubolr mundu uli na tsisendi mmutsikholo na ubule mundu wa khukhonya ikasi tsisendi tsiba khu ne ihaja na iwe ta khali tsiba na ifaida na ibe ta tsisendi tsiraba ho za ndio tsijira tsisendi. Ni tsisendi shindu tsya khwenya mundu nu mundu mundu khu undi uyanzane ni wache musekhe undi amanye ni wanje uyu khu mwakhakhola miyinzi mwakhamala lhu muhane shihanwa bandu batiriji lwa khali khare makhuba bandu bali ba lhare babola nga mbu tsisendi tsiari ho na madukhu khene yakho ta mundu yaiza hang oni yakhayinzira khu mwakhaikhala naye naa mumanye atsia huya khwabukhulanga byakhulia inoho umurera mushihinda atsia nabyo ma mulomba bulina mulombe buyanzi tsisendi tsiari ho ta tsisendi tsiakhiza tsa lwene yilu na bandu balabu khola butsa tsili bu mpaka khusale butsa tsisendi abe ni nyasaye weru ta nyasaye weru alio ni wa khusalanga shindu shikhali khuyanzane shindu shikhali khuliem millime tsri na byukhulia kwakhanyola byukhulia mundu ni akhugenderekhu nu umuha khu khari khu tsiokulia ubeza ni umuhere tsisendi khu umanayanga wayanza mundu mwene oyo shijira umuhere tsio uritsanga khandi umuhere tsia wayanza ni ibwo buyanzi bwene obo. khu buyanzi shitsiri ni tsisendi tawe buyanzi ni khuyanzana inze na iwe khumenye mu milembe khukhabe tsia khulia khuli ne mirembe khukhabe tsisendi khuli na buyanzi.